المكان اللي زرته زرت باريس وكان زي ما توقعت والمدينة مليانة ثقافة وتاريخ واستمتعت بزيارة معالمها صراحة وبرج ايفيل ومتحف لوفر كل المتاحف <hesitation> ما شاء الله يعني كانت باريس رائعة-رائعة وجميلة.